Ny kofehy fandiova-nify iny zany no misikotsy ny potipoti-kany izay tsy tratrin'ny borosy nify anaty nifintsika any, da iny koa manampy ny nifintsika amin'ny arety, ohatsy ny kary na ny arety gencive